La om nkikoj si kisuuq' la je' kikeem la keem om re' laa nq'arja keh reh laa la qa'sa nkib'an y nkii kiqap kikemaj wach chipaam xelek taqee' chee' reh nkikemaj pues keh kii k'o'ee reh choo qee junaj utz' naj xi'l eh choo qee janaj sa palomit kuu' choo choqee mas ke todo kii kiwa' reh keh pues nkik'uxum reh riwii' are' eh nriye' janaj re'ee janaj aviso keh reh je' tah wula hab' nk'uyun'jaa onteera la siki sikikeem y nkamaj keh k'eh ru'uum laa keh pues re'e atento ki'wii reh qa'sa taqee' je' chikop nrub'iiq ka kuu' re' nkamaj keh laa la keem om